Ny fomba handihanan'ny sambo, izy manana moteura izay magnodina ny aliceny any anaty rano miantoka ny fandihanany zany, ary koa izy mifody tsara, tsisy toerana tokony hafaka hidiran'ny rano